ذات مساء اكتشفت صيادة مسنه زجاجة فيها رسايل وبعدين بدأت تفتح الرسايل دي وتقرا ايه اللي مكتوب فيها وبالصدفة لقت رسالة الزوج عايز يوصل لزوجته بعد ما أبتعد عنها وراح في سفينة من ضمن السفن فا قدرت إن هي توصل الرسالة لزوجته وبالفعل لما وصلتلها الرسالة قدرت إن هي تحصل على مركب وبعديها الزوجة رجعت المركب لـ - الـ ـ على أساس إن هي الصيادة ترجعها لزوجها ولكن هي مرجعتهاش وخدتها ليها.